I Felana da anakam-pela soa fanahy, manajatena i ary tsy zao. Nisy fotoa i zany niaraky amin'izay lehilahy zao. Nifankatia reo da niaraky mandritran'ny tao maro. Kanefa lafa tafarafara tatoy da nampirafy anazy lehilahy iny. Ny lesona noraisiny tamin'izay fotoana izay da ny hoe na de fa miaraky aman-taony zany ny olo da mbô afaky miova avao. Ny fatokisa zany e, afaky miova io fa tsy hoe efa niaraky amantaony tamin'ny tena olo ty da haintegna ny toetsiny, tsy hivadiky amin'ny tena mihitsiny. Kanefany mbô misy olo avao mamadiky draky fa firy tao niarahany. Da mba ahafahany manala ny fony da niezaky koa nifafany ny nimerony. Lafa mifankahita anaminy andala eny da tena tsy itodihany mihintsiny. Da niezaky koa i namerina ny fifainany tamin'ny olon-kafa. Niaraky tamin'ny olon-kafa zany i.